Fomba maro samihafa ndraika ny zebra mbana sôvaly: vôlohany ndrindra aloha de lokony, ny zebra de sipisipika maintimainty fosifosy, de ny zebra koa karaha hoe biby mm- mipetraka agnaty ala akagny foana fomba fiaignany fa ny sôvaly an azo tandenan'ol de mipetraka miaraka amin'ol ziaby an-tanà.